जस मे ईबी कार रई गाड़ी तो सबसे पोहिले तेतु गड़िया के कागच चेयी होन प्योर जे चलाला हौं सोडका पुंडा या पुलिस वाले चेई रोका अर कागच नू होल प्योर तो गादी थाने पोंडी पो होन। या फिर टेटके बैड होन सुरक्षा आराम से चलाओ गाड़ी या जे चोलाला फॉन फैन मुंज या दोतिया डेला कोइकी फेरकै तो का फ़ायदा होना गाड़ी गाड कोरी।